Bu ma la tontoo si suma xam-xam, danga may wax ne nañ dégluwaat, parce que man ci suma xam-xam caabi bi tëj yow yaa ko tëj, nga rocci ko, kon nu ñuy ubbee en tant que yow <noise> mun nga ñëw dugal ko, dangay ñëw téye dugal ko. Waxoon naa la <noise> yàlla li muy bind def na ko ñaar. <noise> Seliir bi monter nañ ko caabi baa ngi nii dangay nëw dugal ko si seliir bi, walla si kadiyara bi nga ubbi <noise> kay waay. Soo look(ee) caabi bi dafa am ay bëñ, bëñ yi nag dañu ëppante, boo indee bunt bii ak bunt bële seen caabi nga jaawale ko doo ko ubbi de, comme que bunt yi nag bokkuñu caabi noonu ngay jëlee caabi bi dem ubbi bunt bële nga jël caabi bi dem ubbi bunt bële boo ko jaawalee doo ko ubbi. <noise>